Raha ataoko voalongany ai mazava oazy andeha hinankanigny, <laughs> ande hividy ra jiaby tiako oanigny tsy azon'ny vôlako hatrizay <laughs> de akôhatranzaigny <hesitation> kajiko ambinle vôla de afaka vidianako raha hafa amy magnaraka ôhatra oe vidiagnako lamba, <hesitation> de vidianako raha important amina koa ankoatranzay,.de zay